Zaho zô rehefa mahandro hanina an de tsy tiako rakôa ka hoe mihotra ny dimy a fangarona ra atô amina ra atoko akeo. Anay zany an tiako an de le dimy midina mi fa ravô mihoatran'zany izy dia efa tsy tiako.